د هیندارې د پاکولو لپاره به لومړۍ یوه نمجنه ټوټه راواخلو د هیندارې له مخ څخه به ګرد او هغه لکې چې د هیندارې په مخ شته، هغه راپاکې کړو، له هغې څخه وروسته به یوه بله وچه صافي راواخلو او هینداره به پرې راوچه کړو. د دې تر څنګ موږ کولای شو چې په یوه نمجن اخبار باندې هم هینداره پاکه کړو او همدارنګه په بازار کې ځينې خوشبویه مادې شته چې د هیندارو او ښیښو د پاکولو لپاره کارول کیګي.